Alura së la peila l'as lasala trop s'ël fö cuaicoza a taca sempre anche ën le peile növe, alura la coza da fe l'e chë ëntà pìé, bütela a mollo, ën l'acua e büté anche ën po dë lavapiat, deve lasela për ën po dë temp e pöi deve duvré ün cuciar d'bosch e pian pian grate vìa lon ch'al e tacase al funs d'la peila